Hiki wale iaʻu ke inoa no 'ehā mau popilikino maoli. o ka mua ke kaiʻeʻe ka lua ka makani pahili ke kolu ka ʻōlaʻi ka hope o ka wai halana. I koʻu wā keiki, hoʻomanaʻo wau loaʻa i kahi ʻolaʻi, i kaʻu ala mai ʻana kuʻu wā nepe ua pōʻele ia. Nānā wau i waho o koʻu hale ʻaʻohe kukui ʻo waho. Ua ʻano makaʻu wau ua ninau wau, "he aha ka pilikia?" ua haʻi mai koʻu mau mākua iaʻu ua loaʻa kahi ʻolaʻi nui i kaʻu wā e hiamoe nei. Ua huikau wau no ka mea ʻaʻole wau i ala a a iʻole ʻaʻole wau i loku, no laila, ua pono kākou e huli i nā mea likeʻole me ka ikehu no ke kukuihelepō, a nana ina loaʻa i ka wai e ʻinu a iʻole he e hele ʻana i ka lua, akā i ke kakahiaka hele wawae wau me koʻu ʻohana e nana i kai. A aia no na uʻea mai ka poʻe e moe ana ma ke alanui ʻaʻole i hiki kahi kaʻa e haʻalele mai ka hale.